Raha maniry handeha hamangivangy anay aty ndraiky any ka lamba manifitify mbamin'ny maivamaivana lasity no indesagna fa aty any ka sady mafagna no sady hoe sisy andesigna amy plazy raha ohatra hoe handeha hivoàboàka anao, de zagny. Fa mila mitondra akanjo ba my fa aty somary mandrivondrivotra my rehefa harivariva igny.